<audio distortion> [tsy] miova amy fampiasana stylo avao koa gny, gn'ino izy tiky, gny crayon fa maha samy hafa anazy avao de hoe azo gomana, azo fafana teo gn'an'ny crayon igny. Mora fafana. Ndre gny stylo koa mora fafana avao koa gny soratsy atao aminazy satria natao hanorata io arahin'ny gny gn'endrikin'ny raha ataonao amy gny tagnanao egny. Matetiky se gny crayon, na de zany aza, matetiky hanova sary gny nanovana anazy na raha ah brouillon na raha mbo tsy vonona, projet-na raha mbo tsy hoe mbo tsy farany version finale igny fa mbo natao zany.